जे समुंदर का इस्तर जांदा ता भोडी तो या तो फिर झाजु लैई बोचानदे ते या तो मोर जांदे तेतब आदमी बोची नोटा सोकन। अर जे बचनु की कर्डे जोस फुजी आउ बचांदे तो बोंच भी साकु ते।